Sa võisiq täämbä kah hääd nõvvo andaq, määntsehe restoraani minnäq. No mi võisiq minnäq mõnt <hesitation> hummogumaa restoraani kaia vai, Aasia restoraani? Ja tegeligult tuu Prantsusõ uma um ka peris hää. Üte sõnaga saq ütleq, kohe mi lää täämbä!